Matoa mbola misy ny biby mahay mihaza amin'izao fotoana izao de mazava ho azy fa mahay mifampiana-javatra ny biby. Mifampita isaky ny <hesitation> andiany ny zavatra tokony atao mba hiainana. Mampianatra ny fomban'izy ireo amin'ireo zanaka kely aty aoriana, de mahay mifampiana-javatra izany ny biby.